I mea nā lako kuʻu mokulele e ʻae ai i ka mokulele e pae a kuʻu aku i ka hōnua me ka ʻole o ka luliluli nui, a me ka hoʻopilikia pū ʻana i ka mokulele pēia pū me nā poʻe i loko o ka mokulele. Ma ka ʻaoʻao ʻepekema, i mea kēia mau lako e mālama ai i ka ʻīkehu neʻe.